Manao bazary aloha zaho, matetiky dimy gny raha vidiko. Gn'ino zay, da gny laoky maraindray, laoky atoandro, miampy gny tamatesy raiky koa da tongolo da sakaviro. Raha dimy zay.